gerði allt brjálað um helgina þegar hann tætti niður mynd eftir sjálfan sig í sömu andrá og hún var slegin fyrir eins komma þrjár milljónir punda á uppboði hjá

um samband lista og peninga

veit ekki alveg hvað mér á að finnast um þennan nýjasta gjörning hans þetta er auðvitað einhvers konar gagnrýni á þennan brenglaða heim sem þessi uppboðsmarkaður myndlistar er orðinn tölur sem eru orðnar stjarnfræðilegar og út úr öllu korti fyrir löngu löngu síðan ég hef samt á tilfinningunni að það einhver vitað af þessu miðað við grandskoðun á verkum

án þess að einhver hafi vitað af þar síðan gerist það að þetta tvöfaldast að því er menn telja

í verði þetta var selt á

einhverju leyti er þetta vel heppnað það er verið að selja alls konar minjagripi og hitt og þetta sem tengist hans nafni þannig að þetta er

orðið bisness ég hélt samt

þetta einhvers konar gagnrýni

ég hefði hins vegar verið til í að sjá hann ganga alla leið og tæta verkið alveg það hefði verið áhugavert þessi gjörningur

að það er löng hefð innan listanna að bíta í höndina sem brauðfæðir alltaf pínulítið feimnir við að færast inn í þessa háborg listanna sem þetta

fínasta og flottasta í heiminum þarna er eitthvað sem gerist spennandi á svona stað þetta

skemmtilega innsýn inn í þennan

heim þar sem menn sitja með alla sína milljarða úti í heimi

tölur hvað þeir ætla að bjóða í hitt og þetta listaverk allt í einu verður þessi heimur áhugaverður það

líka í þessu tilviki ég held að hann velji þetta verk alveg sérstaklega þetta er líklega hans frægasta verk stúlka með með blöðru sem hann setti upp tvö þúsund og tvö af því að þetta er verk sem hann hefur tengt í gegnum tíðina þarna tætir hann stúlkuna með með blöðruna þannig að blaðran stendur ein eftir þetta er kannski táknmynd um

Sýrlandi sem þar hefur verið í gangi undanfarin ár ég held að þetta sé samt

stormur í vatnsglasi fyrir galleríið auðvitað besta mál fyrir Banksy ég veit að sem selja þetta verk í ýmsum myndum

þeir kætast mjög þessa dagana

leikritið fyrsta skiptið verður frumsýnt í

og gerðu smellina unglingurinn og Stefán rís helga Margrét hjá núll fór suður í Hafnarfjörð ég er tunga sérðu það í alvörunni ekki þetta leikrit fjallar um

taka þessi fyrstu skipti gera grín að þeim hafa gaman af þessu hlæja og gráta einmitt

smá kryddaðar hér og þar en jú auðvitað líka leiknar senur við erum að vinna mikið með myndlíkingar

eftir íslenska dansflokkinn við forðumst að fara í sleik þótt það væri mjög

að ég hélt að þegar ég færi í sleik við stelpu myndum við byrja við byrja saman svo gerðist

Samfés að stelpa fór í ég á kærustu hún er að fara hitta foreldra mína á morgun og var

giftast henni svo daginn eftir

hæ ég á kærasta ekki tala við mig mjög leiður en fyrsti kossinn þinn

rómantískur mjög vandræðaleg og þorðum ekki að gera neitt við vissum bæði að nú gæti komið koss en það þorði enginn að gera neitt þannig að ég horfði á hann og taldi upphátt niður eins og svo fyrsti kossinn minn